כאן יא מקאן וחד אלראיד דיאל אלפדאא, ראדי פי סמא פי אלפדאא ו שף פמה וחד אלנ’ג’ם כילמע חדיד מאכאנש קואע פי אלמנזומה, בקאו תיקרבו ליה, ו מן קרבו ליה לקאו פיה אלואן עריבה, ו מן ג’א ישוף לקאה פחאל אלבואבה, ו מן דחל פיה, ו חרג פוחד אלזמאן אחר, לקא ראסו פוחד אלסנין קבל אלמילאד, ו האנא